जब स्कूटर के बारे में सोचत है। तौ मेरे मन में सरलता सहजता और बचपन की यादें ताज़ी हुई जाती है। स्कूटर को हमेशा एक ऐसे वाहन के रूप में देखो जात है। जो न केवल व्याहवारिक है। बल्कि रोजमर्रा के जीवन में एक आराम दायक साथी भी है। जऊ उन लोगन के लाए एक आदर्श साधन है। जऊ बिना कोई भीड़ के आसानी से अपने गंतव्य तक की पहुचाव चहात है। स्कूटर की सवारी एक विशेष प्रकार की निश्चिंतता होत है। जो न तौ मोटरसाइकिल की तरह तेज गति में उड़त है। और न साइकिल की तरह थकावट लागत है। जऊ सवारी का एक संतुलित मधुरता प्रदान करत है। जहां पे हम धीमी गति से यात्रा करत भयउ आस पास की चीजन को आनंद लाई सकत है।